De su momentu ca sesus chistionendi in sardu e de Sardigna pozzu nai ca po sa musica a mimma prasci meda sa musca sarda, <hesitation> dui funti meda tipologia de musica in Sardigna, chi penzu po esempiu a is tenores, ma a su proppriu penzu a <laughs> sa musica sarda e callincu cantanti e callincu gruppu de cantantisi commenti i Tanzenda, ca funtisi connoschiu in tottu Italia, ma penzu in su mundu. Mi prasci meda poitta sa musica fatta in sa limba cosa mia mi prasci meda. A su proppriu, u attra cosa ca prasci è sa musica italiana, e chi deppu esse sinzeru preferiscu sa muscia italiana de callincu annu faidi, de is annu norante e ottanta, poitta penzu ca <laughs> fudi unu periudu in cui si cantanda meggiusu e is cantantisi fuanta pru bravusu de is cantantisi de oi. Poitta sa musica è cambiada e commu è diventada pru legada a s'immagini e non a su chi deu pozzu ascuttai in sa musica. E mi prasci meda Mia Martini, mi prasci meda Mina, mi prascidi meda <laughs> Lucio Battisiti, <laughs> a su propriu mi prascidi ascuttai musica non italiana, ma musica chi beidi de i paesesi istrangiusu. Commenti musica in anglesu, mi prasci meda, <hesitation> a su propriu penzu ca un generi ca no apprezzu particolarmenti se su generi rock o su generi meda movimentau, poitta sa musica po cantu siada una fasi in cui pozzu penzai esti ua <hesitation> po ammima una fasi de riflessioi che poididi essi po penzammentu bellussu o leggiusu chi sianta, o tristusu a su propriu, chi esti una bella canzoi pozzu penzai a unu viaggiu, chi esti unu penzieru tristi pozzu penzai a nonna mia ca non due prusu e scetti sa musica chi podeusu defini leggere este un <hesitation> poidi stimoli cussu tipu de penzamentu